<hesitation> Plat tegna tiako ndrindra rô, ron'akoho miaro vanio de agnatiny aka mazava hoazy akoho misy vanio, asiagna menaka, asiagna sakaitany, asiagna tongolo, tômaty avake sira.